हम अपड खांणू मा चीनी उपयोग कम कनो थै। उ ले सकदा छन जनकी भैरो खाण कम कौर सकदा छन। वेक अलावा हम फलो सेवन कौर सकदा छन। जैमा कम चीनी हूंदी। चुन सकदा छन। जन की शहद वेगे और हम घौल पर खाणू बणै सकदा छःन।